راح افضل البحر ولا الجبل لا هختار البحر عشان البحر دايما هادي وبيديني احساس كده بالحرية والانطلاق واحساس الراحة انه الانسان يكون واخده كده ده غير ان البحر بصراحة بيغير المود وبيشفي من امراض كتيرة يعني امراض كتيرة لو نزلنا بحر الواحد يرجع زي الفل.